Ndateekateeka banywani bangye, barabaasa kunshoboorora aha bandi abatakaamanya nk'omuntu orakunda abantu, nk'omuntu arashemeregwa, nk'omuntu arakunda ebintu by'ekanisa, kweshongora, kuteera engoma, nk’omuntu orareeta amagara omu ahantu ahindaza hoona tinkaaburira omu bandi, nindeetaho okushemeregwa, nindeetaho okuzaana kuzaanaazaana, nindeetaho nindeetaho omushana mbwenu <hesitation> nikwe ndabaasa kuteekaeeka ngu abantu bara baranshoboorora aha bandi abatakaamanya.